هل جميع سلالات الكلاب ودية على قدم المساواة؟ لا، مش كل سلالات الكلاب ودية على قدم المساواة في سلالات معروفة بالهدوء والطيبة مع الناس، تكون ودية وسهلة في التعامل وفي سلالات ثانية تكون عندها طباع حذرة أو عدوانية إذا ما تم تدريبها بالشكل الصحيح، زي الراعي الألماني أو بعض كلاب الحراسة